ନା, କୁକୁର ଔର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାତୀ ସମାଲେ ନହୀଂ। ଵିଭୀନ ପ୍ରକାର, ଵିଭୀନ ପ୍ରଜାତୀ, ଵିଭୀନ ଵିଖ୍ତୁର୍ତ, ପ୍ରକୁତି ଏବଂଗ ଅଭ୍ଯାଶ ହୋ ଜୀ। କିତକା କୋ ନିଷ୍ଟୀ ରଜେପରେ କୀ ଲାବ୍ରଡୋର, ଗୋଲ୍ଡେନ, ପୁର୍ଣାରଦେରାକାରୀ ଏବଂଗ, ପ୍ରକୁତି ପ୍ର।